Mìŋ manaŋ maŋ noo bɔunbɔ̀ùŋ, noo bɔunbɔ̀ùŋ gùlòɛ, tii kȧìŋ nɛ mìŋ manaŋ, e goò mɛ̀ lii, noo bɔunbɔ̀ùŋ gùlò lii, tiŋ mìŋ gè ka niŋ gùȧ kaiŋ kɛɛkɛ̀ɛ̀ kaiŋ sìȧ kpoòɛ sùȧ kaiŋ jȧȧ gɔɛɛ, òfoo fèiŋ nyùnȧŋ, mùŋ nyùnoìŋ è donȧŋ ɓɔlɔ̀ɔ̀, kaa sìȧ maŋ lèèmeè kelèe, tiŋ mìŋ tie, sèè fòyɛ̀ɛ yȧìm mìŋ tìyèiŋ, ɓìèmȧŋjɛ̀wɛ̀ tii sèè suȧ miìŋ naŋ pɔɔ̀, nyòògòò hììŋ nɛ, goò gbee mɛ̀ lii, mìŋ kɔ̀ȧ dòmaìŋ ka miŋ kpȧȧ ka miŋ hiȧŋ ka miŋ gùȧ ka dènȧŋ aŋ kɛì wòa nyȧŋ ka nyiŋ noo sìȧ, mìŋ nyùnoìŋ kaa sìȧ kìlɛ̀ɛ, mìŋ nyùnòiŋ juo, ka ka ka dènȧŋ e yɛ̀nɛ̀ɛ kaiŋ jùȧ kaiŋ hìkȧ kɛ̀ kȧa sìȧ lèemeè kelèe mȧŋ, mìŋ tìyèiŋ mìŋ kɔ̀ȧ dòmaŋ tɛ̀ɛ̀, suȧ miìŋ dè complete, ko suȧ miìŋ gbaì, maŋ gòò miȧŋ manaŋ tiŋ nii, e noo bɔunbɔ̀ùŋ gùlò lii tiŋ jeiŋ ne, mùŋ nɔ̀iŋ tìȧ sùȧ sèè e kɔɔ bìaȧ kȧìŋ nɛ yaȧ kɔɔ mɔ̀ɛ̀ sùȧ, jɔ̀ȧkàiŋ jɔaȧ kȧìŋ nɛ maŋ nɔŋ nyɛ̀nɛŋ noo bɔunbɔ̀ùŋ gùlò lii maaŋ niŋ nɔ̀ŋ fè sùȧ, sèè nɛ̀njèla yaȧ suȧuŋ niìŋ, è gè nɛ̀njèla lii gbiŋ è joeye gbiŋ ko suȧuŋ niìŋ, sèè nɛ̀njèlaȧ kȧìŋ nɛ naŋ fòlò nyaȧuŋ niìŋ, mauŋ nɔ̀ŋ fè sùȧ noo bɔunbɔ̀ùŋ gùlò lii nɛ̀ŋjèla lii gbiŋ è folo, tiŋ ȧŋ nyaaŋ nyȧȧŋ e gòò hɔniaȧŋ lii yȧwi nyɛ̀nɛìŋ hɔniaȧŋ nɔ̀ɔŋ maiŋ fè wèè hɔnniaŋ lii, ouŋ fòlȧ sùȧ. Maŋ gòò maŋ miȧŋ manaŋ e gòò kɔnèɛ, e gòò kɔnèɛ, jiɛ̀jiɛ̀ mìŋ tie wa kòjologbò, e kòjologbò mìŋ tìyèiŋ wa, kɛɛ è naŋ hȧì taìŋ bȧ mìŋ yaȧ tìȧ sùȧ, e kòjologbò lii mìŋ tìyèiŋ mìŋ hoye maŋ sɛ̀ìŋ, mìŋ naŋ nyùnò kòjologbò mìŋ naiŋ sìè bɔkèɔ sùȧ mìŋ naiŋ jȧȧ nìì naŋ sìè, mìŋ naiŋ wooyè mìŋ naiŋ jàà nìì naŋ sìè mìŋ naiŋ sìè kpòɔ sùȧ mìŋ naŋ tìè, mìŋ naŋ nɔŋ hòyè tìyèe taailɔɔ̀ sùȧ kȧ kùùnò hòyȧ maŋ sɛ̀ìŋ, è naim nɔ̀ŋ naŋ nɔ̀ŋ sȧaŋ, hoo doa jika mìŋ hoye maŋ sɛ̀ìŋ mìŋ taa, wètii miŋ manȧŋ jologbò, maiŋ ɓɛɛ nyùnȧŋ ɗèwè fuɔŋ mȧŋ gbiŋ manȧiŋ, kɛɛ noo bɔunbɔ̀ùŋ lii jeiŋ ne mìŋ tìyèiŋ, ka tìȧ nyòògòò hììŋ nɛ, maŋ gòò maŋ miȧŋ manaŋ tiŋ nii.